Ehe! momba ny resaky kangoroa zagny zash da sy aiko ny momba izagny, satria sy misy an'zany gn'amignay aty. <noise>